Oh shule ka ere folem nung ɓeerin she, Shooka biyele kaɓon kalua daana, biyele ti pene shule, shulen naamon yo, nungtanghen dimon yo, mwaa wiili yo, yele folaa yo, shulen naamon she, nungtaahen dimon yo, mwaa kerere, shulen naamon she, Shimon maaɓo, mwaa teele nywaalem jumnung mwaa ta ɗeɓle jumnung, shulen naamon she, yumon makaranta, mwaa kpaarena makatanta na, shulen naamon she ɓiya kanii ɗeɓe, momaa mwaa ɗeɓe. shulen naamon she mwaa ɗeɓle lana shimo mwaa ɗeɓle wangmi voomo, nungka mwaa nee fek kanii taa penelen nywaa lumu, shulen naamon she, mwaa taa ka penelee kwaa. Ɓa shanka tin yilli ɓakle ti fuu naamon yoo, mwaa ulin ti ɓakle ti fuu shooka shimon maa ɓo, nung ka mwaa wiili ɓa taa ɗeɓle jumnung yo, shooka nungtaghen dimon yo, nung ka mwaa wiili ɓa taa kere yoo Daa voro ka ɓon dee, da biyele ka ti shanghe ti dwiilinung, shulen naamon yo yele folaayoo, mwaa ɗeelen ti shimo. Kween sho ka shulen naamon yo mwaa daɓan dwiilinung, dwiliinung ka tob ɓo mwaa wii nung joɓe lana yo, mwaa wii nung ka mwaa ɗeɓle lana shimo yo, mwaa wii nung ka mwaa ɗeɓle wangmi voomo yo, mwaa wii nung ka mwaa ɗeelee ɓaa takale shimo shee nung ka mwaa wole mee ɓaa shakale nwiin shimo mwa willi yo, mwaa ulii ɓaa ye nyinmo kakii yo in shulen naamon yo, in shulen naamon she, nung kakii fek nungka mwaa ere neena, in yo ka shanghen shimo shookan naamo yo, in shulen naamo shimo ka yee danghan maa shulen kwe kwaaɓo nin folan bee ge aa taa baa, ɓwele kwe ka loo twii mo ma shimo ka ulin ti yaa ti shit.